Ku sa mopiga põrmandit pühit, tavaliselt om tuu mopp ka like. Ja like mopiga om väega hüä põrmandit mõskõq. Kõik mustus tulõ maaha.